Kes tong bon, milan on ep ngas, ep bon nim sah an bon. surna matoh rere rak motol ian sis. Palas kobot bokbok kobot, parai ep wang kasai lon bon lolosh. met dat ep sis. met rere ian ep sis. Dat ep langur aro ep oson sis, ep bakoi. Nigan taem dit el dat ep batbat ep far ap ep pun met re dat i sai lon bon ap met re ian i. ningan taem ep mabuuh rere sot kasai han mas met re kotkot sararai ap tarai rop moso tingau lakman met re ian i ning ep mambu ning na i re sot matoh rere kotkot sararai i ep ning na i re sot met re iauh ting on ep nenbon. met iauh akak isen. ningen taem met re los ep baranangan sur met el iauhi, iauhi kon nennen i ep mambu ning. ningan taem met re dat ep bakoi oh ningan taem met lolosh dit dat ep tangir katong an mimin malum met lolosh met dat ep umian an main ep langur Tong an mimin malum. ep taem on a matin kaben ap a ulut ireresot senalo tong an mimin malum ap met rop moso met re keh lip ep ulut, met iauh liki ap met ian liki. i ep ulit ning. <hesitation> met el losh salo ep langur met el ian i, ap di loshi kai umian, ap ep tau sai lon bon bel el morot kai sis. kai papagang ning del dat kiomi dit bel el morot ap del iauh i oh kuk kiom dit. apeh, dit el lolosh salo, bokbok del dat kai gagar, kai kua, kai langur, kaik totor mah kai milil ap kai kolop merek. ap kai kamlaie. toh risen sis sai lon bon na di datdat lik dit ining. kai bakoi. ep far ap ep kukuraip, kai sis sai kawas lon bon <hesitation> Ep tapiok, ep sakum, ap ep kolop merek, a kurur tah lon bon malum ep kangkong ap ep kai mangiur, kai bem, kai aulpat. kai paul, kai peler ep langai dit. mamaran sen sai kawas lon bon matoh rere ian i on toh rah, toh kirai kobot. lolosh kobot lik ap di, matoh ian liki, ningan taem matoh rere nenen i on ep kaukau. fun. tapiok matoh rere nenen i kai sis ning sai lon bon. matoh rere lolosh itmoso on toh kirai rop. na el lolosh ning on ep rah beln del apilai i kai gagar liklik. ap el lolosh kobot bel el apilai isen ning ap el lolosh sen-ap el han ap el wot ning ep rat el inoi met el kahkah kobot. pupus kobot sen ning kuk kobot i metel angan Angan rop lar na ap met el sol barim mah. inan on ep hap rakmoh uh inan it sen. uh rak ol han katong lon malum uh inan, uh rakol han katais an bon uh inan. ep bong na bel tok wang nu bobok, tur sah ting an mas. tur sah tim han bon lakan ep fang ap uh babasi sah rherhe, uh lolosh ning uh dat sen ep sis ning. uh babait sah tinga sah an mas sah. na uh som akak ep falinom. bel ol apilai i ning kai sis nah ol dadat on sai han mas. na uh ep fom i bulbul bel unap ol dat al tok baran, ol lolosh panai tar ap ep fom el hongron orosap uh his sah. e mading na el bokbok sai lon on on ep wang bel el apilai i kai gagar. el bokbok ap el dadat lik mah, dadat lik mah kan lon ep wang. el dadat itmah ap el potok akak sen ap kel sot. ningan taem el sot met ki borbor tar. mading na warai liki tong lakman i tik sen a natuk, natun ning a tasik hain lik, ep mung mung hok, ep mungmung anun i. Ep mungmung anun i anong lik arisam matol e nana i tabar tari ap nah i mat kabas i. ki han mah su katigau arisam matol mazh. ap matoh tabar liki tong ap na i lamtin ap imining. e kawan sen ki kios itik ep wang karin ap kiwok kon lolosh lik ngamatol on, i bokbok lik on ep kirai kobot bel i apilai liki ap iep rah i bokbok lik bel i hamamam liki sen sitning rop ning matoh rere ian sis apilai liki sen ni bokbok lik. ap bel mah, ire bokbok ning bel mah matoh rere ian sis samah an murun i a anat lik ning, bel ire apilai liki sen ni bokbok lik. ap bel mah. ire bokbok ning bel mah matoh re ian ep biam on ep rah ap ep kirai kobot. met reh ian sah ep sis on toh kirai kobot ap toh rah. met angan itsah. na i bali el han kating on ep hap masik, met bel inap metel ian al tok baranangan nenen lar ning. metel ian sah ep piam. mana imalik wsot is, met malik suah soi ep piam matoh kel malik iani ep nenen ning bel el pilai. ningan taem el inan on kai pol kasai kawas lon buibui ap el hum ep rokol ap met el iani Baran na met ian liki tong lakman ep nenen i hinoi mah ep baranagan. baranagan mol sah mah ep fang kok belal. tok baran lar ning kon lou i met el iani na belal, belal sen ning. ihan ap el tabar alamtin uh, kating ep fanat el lamtin gau el ian i ning ep baranangan ning. ap el lamtin pas ap el inan. qp el lamtib sah on i ep baranagan ning. bel tok baranagan akak el iani. lar mah na dat kes tais an lon ep taon lar nah, dat ki ian ep baranagan akak. ep fang kok ep sah mah dat ki ian i. ap nah uh kes tukum tong lakman bel uniap ol ian tok baran aka. bel unap ol re tok baran el akak han matam. uh anong sah lon buibui sah al durdur itsah lar ning ap ol nong itsah lakman itsah ep faslinom el das itsah tongau lakman. ap bel ol toloi ati tok baran akak, bel ol ian tok baranagan barim sah ol iani ap bel tok baran ol keles ati. isi ning ol amam ati- ap ting nah ol wan tat i. Bar wan tat pasi dit matmat kabas liki ap ep baranagan sah on ep barim sah, barim sah. na uh inan bakbak lar na katais. oh kuh re toh baran ep matam ki akak. kuh re toh baran i akak han matam. kuh ian ning ep baran i nana min han lom, kuh kilang ep kes tias ki akak, nosnos numi ki akak. ap lar malo nah bel urak ol his salo katong lakman kuh kes tais ning kuh numan soi ep ngas katong talang lakman lar kuhre ep kes tais i wakak. na ol taulai sah tongau lakman ap bel inap ol taltal ol rere baran nambaot. oh tok mulin baran taisel dang. ol nongau sah ol nongau sah lakman. kasai sah lon barim lakman, barim lakman. mah nah ol taulai bakbak lar nah ap ol re sen el dat uh ap kuh han kating. oh kuh han kating lon ning ep wuvur uh toloi i eh kuh kep ning ep wakwak gating. oh ep falinom ki akak. kuh kep ep baran kuh toloi ep baran ki wakak. kuh angan akak. kuh re toh sah i akak an matam oh uh kes on ep rumai akak lar ning, uh ian ep baranangan akak. Gang ep malum akak oh ep sah malo ning. nah bel uh rere ian ian i tong lakman, tais ol ian ian i sen. toh risen sis nah wasi sah kawas lon bon ining, ep mambu, ep bakoi, ep pun, ep ap ep far ap ep kukuriap ap ep, kai risen sis liklik mah ep ep pangan. ep langur. ep humian. ep kungkung kai kuru, a minil. ap ep. a kuaf. kolop merek, a totor ap ep pakan toh, tapio, mah ep sakum. toh mamaran sis ting kawas lon bon ining. sai lon malum ep kongkong. ep magiur. ep peler. ep langai, ep pauul. ep par kali ep hulpat, a baring, a bem sai kawas low malum. sai lon buibui kai boroi sah Toh baran na ting lakmanlon barim ep kaukau ep tapiok ep fun ep yam pakan katmur, pakan was ep bin ep lahi ep hianhian toh baran nah ting kawas lon barim uh haim i ning. ep mimia ep touf ep pakan noko ap 'i ep samalo ning ep pas ep singapu ning, uh haim tar sah ep yam ep mami, mamaran moso ning wah uh haim i kon ep maket sah anumi oh ep sah kon wok akak amotoh taman oh ep rah. kuh kepasi naki waiwai ki makos ep pinat. ap kuh kot i kuh market i kuh kep ep mani ap kuh lou ep baran akak na uh rak sur i ap kuh kep i. na bel ol rarakai kow wok i ning toh baran ning. ap i ol ninga sen ap ol nosnos itsar lar sen ning, ap amtoh taman el nosnos mamaris lon ep tarai